أعتجد أنى أفضل أجضى ليلة - على قمة جبل خصوصا لوالجوكان حلو والنجوم والنجوم واضحة لانه ها الشئ يعطينى احساس بالحرية والمغامرة بس بعد فكره. <hesitation> ممتعة في جو تاريخى وغموض خصوصا. <hesitation> كانت فيها جصص واساطيريعتمد على ال. <hesitation>